Ja ka jinida ku ja taka´ado kutinumiun o yukui nyuka ku ja kiti yaka ku jo ka jika ja ki´ivi nu ni jaa ñuu kaka´a suga so ni kiti ni´ina ku ja kanukuu kitiu ku jaa ku yukui, ku ja ka nukuunu ja ki´via.